Dhadon Nigerian tunnen <hesitation> dhadon tun Africa kas jirti. Africa nnen West Africa jirti, dub amminen ishin <hesitation> inchi guddio hamtua Africa kas. Ishinen sagale ishian duran inama ishia duran orru orreta, horrinen hiorreti. Dub ishin dib ete amminen won ishin tab, tabn ishian duran, dini ishianen uislamu guddetii, dub amminen inaman kun inama lilla wol feduu, inaman kun yaani dib ede sagale orrua yaata, ak muhogoaffa. dub tabn ishian ,ummam ishia, woyya ishia, woya ak Africa neketi dub, woyya mavazi ishiannen ccholea.